<noise> pus kauk pus kauk kiajai jai ladua pus aives lava escuela tikijin pu ringiujuiñ jai rama tingyiajaun pus kauk lasep ngumang dios kauk rama lasep ngumang dios pus lasep limiñ pu xikjiuat lasep ke rajuik se lakjai pus rajuik jai lal'ajam ne dios xikjiuat jui manajuap lem lasep y y kauk rapu re lasep pues dios es mandai y jui mandai ngane'ep lumei jui ne bupje ne xikjiuat kauk lasep y si latsjau dios jui manamut jui ne kutsja'au mi'ia lasep y maiñ cuando kua ban'eiñ pus maiñ kauk lasep rapu pus dios jui kua manaju'u mana'au y kauk lanu'u y lasep mis tiji kauk manut cuando kauk lan'eiñ kauk dios la'ajam kauk dios lu'ua'auk kunji pu la'ejei lasep pu ringjiuik kiajai karat si bak'ajai karat l'ejei ni likiajai pero kauk lasep rapu mi'ia y kauk lanu'u ke dios si lutsjau kiajai pus karat se bun'eiñ pus kauk l'ejel kauk laba ngjai la'ajam dios ta'ajam dios por jui rajuk matata'au pus kauk lanu'u pu bakja y dios jui lu'ua'aut por kauk nunu nda, nda jueu kiajai kuande jui ndan eiñ y kauk kujup ngjai laba, laba lanu'u laba lanu'u lem lem lasep napu nambe'en kauk manjua'al ba kadajam dios por jjui mana'a'au y ni'ia'au ni'ia'au chumani jui ya ma nixets pus kauk lanu'u kauk lanu'u lo ke dios lutsjau pues kiajai bien bien majau y bien kauk lasep ngumang dios. Y chumani jui ya ndu'ua'au ya dios ya sam ndep martes kubam nibiñ ja kul'us ya kuma kunja na'eje jui ya bien majau y jui se ba baseik ba'eje no kauk ya bien baeiñ kauk ya matuk y lasep mut dios jui ba ni ba'eje si dios ni ba'eje jiuk ma kutu jiukk bikiajai bikiejep dios y jiuk mata'au lasep y lem lem lem laba tutsjau ljau la'ajam dios y dios ndu'ua'au chumani ya dua y ya ma nixets y ndu'uajam dios xikjuat por jui bun'uang maiñ pues kauk se larua karat se l'ajach pus kauk lasep y deuk se mut per dios ba'u ke kauk lasep ngumang dios.